Ny fandrahoko lasopy tsotsotra dia maka legioma, maka karôty, poirrot, <hesitation> ovy, dia hena kely. Dia avy eo amizay a, mandrehitra afo a. Dia mirehitra ny afo a, dia manengina vilagny iaho dia asiana rano. Dia avelanao mandevy tsara dia arotsaka amizay ny hena mbany legioma ao dia avela ao amizay izy. Dia izy masaka tsara igny amizay dia sokafana dia mangala paty amizay dia arotsaka ao anatiny ao amizay. Dia masaka amizay izy dia ohanina